gott kvöld hvenær eigum við að borða til að léttast hraðar bæta efnaskipti líkamans og verða

heilsuhraustari indverskur doktor Satchin Panda hefur rannsakað

í tengslum við matarvenjur okkar og niðurstöður hans koma á óvart að þessari

gestur á ráðstefnu hérlendis á morgun sem ber heitið

sem útleggst á íslensku hver vill lifa að eilífu þar verður rætt um hvernig við spornum gegn myndun sjúkdóma með breyttum lífstíl og getum lengt líf okkar þar með

og Guðmundur f Jóhannsson lyf og sem standa að þessari ráðstefnu eru komin hingað til mín velkomin takk fyrir doktor

talar um það að tíminn sem við borðum skiptir máli hvernig horfir það við ykkur

er hægt að líkja þessu saman við þessa vinsælu kúra fimm

kúra sextán átta kúra föstu kúra sem eru svo vinsælir í dag já í rauninni þetta að endurstilla kerfið við þurfum

sofum þá er rosalega mikilvægt að við förum yfir í að nota fitusýrur það gerist í hvíldinni það gerist í hvíldinni þetta snýst um það að hvíla kerfið en borgar sig ekki að borða seint á kvöldin vitiði hverjar skýringarnar eru á því það upp á að þú vilt ekki

setja insúlínið upp úr öllu valdi og fá háan

á þessum tíma þá viltu vera

eitthvað á kvöldin þá er betra að fá sér eitthvað próteinríkt ekki ekki til dæmis fá sér eitthvað með sykri eða svoleiðis það eru bara hörð vísindi á bak við þetta það er betra að hvíla kerfið til þess að laga efnaskiptin í líkamanum já

hvernig hægt er að stuðla að langlífi af öllum þeim lífsstílssjúkdómum sem nú herja á okkur þá er sykursýki tvö svona mesta váin þú hefur skoðað það í þínum rannsóknum hvað gerist nákvæmlega í líkamanum við sykursýki tvö ef við förum örstutt í það já örstutt þá er í rauninni venjulegt fólk

hækkar blóðsykurinn

og insúlín er sent út í blóðið og hvetur vefi til að taka upp

í þeim sem eru sykursjúkir þá eru þeir ekki eins næmir fyrir

ef þetta gengur nógu langt að þá þarf fólk í rauninni að taka insúlín kerfið þetta er áhyggjuefni af því að tíðnin vex hversu í raun og veru margir gera sér grein fyrir því að þeir geri sér ekki grein fyrir því að þeir séu með sykursýki ég held að einkenni þessa sjúkdóms eru náttúrulega

oft svo ógreinileg að fólk kannski finnur fyrir einhverju sleni það er kannski

getur verið að ganga í mjög langan tíma án þess að fólk geri sér nokkra grein fyrir því að það sé með sjúklegt ástand til staðar í líkamanum en þið haldið því fram að það sé hægt að breyta þannig um lífsstíl og snúa þróun sjúkdómsins við byrjum á mataræðinu hvað er hægt að gera í því það fyrsta sem fólk ætti að gera væri að fjarlægja eins mikið af sykri hvítu hveiti og öðrum vegna þess að líkami þessa fólks vinnur ekki úr þessum efnum þú hefur líka skoðað hreyfingu í tengslum við þetta já þetta er samblanda og auðvitað er það sem fólk á fyrst að gera er að skoða

ef að þú skoðar það ekki þá er hreyfingin ekki að fara en það er algjörlega mikilvægt að hafa hreyfingu inn í þessu

því að hún styður við

heilbrigða lífsstílinn lætur fólk

vilja borða hollara líka í rauninni þá er það líka

það eru sumir svo hræddir

hvað þarf að gera mikið þú þarft ekki það mikla hreyfingu ef þú spáir í því hálftími á dag bara ef þú ferð í hálftíma göngu og nærð

á kerfinu

rosalega góð byrjun það sagði við mig

þó þú standir bara við skrifborðið þitt í heilan dag og gerir ekkert annað þá er það betra en ekki neitt

það er stórhættulegt að sitja það er bara þannig en það er líka sem er líka áhyggjuefni það er þú getur verið grannur en feitur að innan eins og þið talið um já í rauninni þá þá er það þannig að sú fita sem sest á líkamann sem er hvað mest tengd við króníska sjúkdóma er fitan sem sest innan í okkur í kringum líffærin fita sem sest á húðina og utan á okkur hún hefur ekki þessi sterku

tengsl við

sem er tengd við

þetta insúlín viðnám eða

blóðfituröskun og svo framvegis er aftur síðan undirrótin að því að við þróum með okkur króníska sjúkdóma í hinum ýmsu líffærum líkamans þannig að í raun og veru getur manneskja í yfirþyngd eða of feitur feitur einstaklingur hann getur alveg með heilbrigð

þannig að það eru til þeir einstaklingar

það sem skemmir fyrir okkur það er bara lífsstíllinn okkar í heild í rauninni ég segi mikil neysla á

kolvetnum og unnum matvælum er svona þá þáttur í mataræðinu sem kannski tengist mest svo er náttúrulega hreyfingarleysi getur aukið insúlín viðnám og og hættuna á efnaskiptasjúkdómum svefn og er líka þáttur svo náttúrulega andlegi þættir líka eins og streita kannski ekki margir sem átta sig á

sykursýki tvö gerir

áður fyrr var það stríð núna er það sykursýki þetta getur skaðað öll líffæri í líkamanum og getur líka verið

fyrir því að fólk fær krabbamein hjarta og æðasjúkdóma Alzheimer og fleiri fleiri svona hrörnunarsjúkdóma eða sjúkdóma sem fylgja aldri nákvæmlega þetta er spennandi þetta verður rætt á ráðstefnunni á morgun í Háskólabíói

er hvergi nærri liðin þó vettvangurinn hafi breyst fátt ef nokkuð efni fær jafn mikið áhorf á netinu og gott myndband getur skilið á milli velgengni og vonbrigða hjá tónlistarmönnum við hittum nokkra leiðandi leikstjóra á sviði

ekkert held ég sem er horft á jafn mikið er skemmtilegasti miðillinn því það er svo mikið frelsi og maður getur gert það sem maður vill alltaf

gaman að gera fyrir Óla Arnalds klassíska tónlist og gera fyrir skiptir engu máli hvað er gullöld tónlistarmyndbanda er oftar en ekki talin vera

í hámarki og áhrif

á borð við m t v voru í algleymingi en þó stakkaskipti hafi orðið á umhverfi tónlistarmanna með tilkomu netsins og dvínandi

það eru minni peningar í en fjölbreytileikinn hefur samt ekki breyst

þetta er orðinn stærri markaður og fleiri að gera þetta miklu fleiri ég held bara upp á dreifingu og að fólk sé að dreifa á Facebook og öllum þessum miðlum að læka þá held ég að tónlistarmyndband skipti öllu á undanförnum árum hefur stigið fram ný kynslóð kvikmyndagerðarmanna sem gera jöfnum höndum kvikmyndir auglýsingar og tónlistarmyndbönd ég eiginlega slysaðist

gaman að þar getur maður náð að pota inn öllum áhugasviðum hvort með áhuga á tísku eða arkitektúr og með ákveðnum römmum búið til sögu með ákveðnum myndum þannig að myndirnar segja kannski meiri sögu en handrit í raun og veru er þetta við fáum einhverja oftast grófa punkta kannski er þetta bara við viljum fá skemmtilegt vídjó við viljum fá hresst við viljum ekki

svo bara setjumst við niður og hlustum á lagið allt of oft allt of allt of allt of oft myndi ég segja og berjum hausnum við stein þangað til það kemur eitthvað út

fólk og þannig arkítektúr heillar mig líka og þannig litir pastel og þannig pakki oft er það kannski textinn sem kveikir eitthvað eitt eitthvað orð sem er í textanum

tilfinning sem manni finnst eiga að mótast

það er alltaf eitthvað svigrúm til að leika sér og prófa með tímanum er maður búinn að læra að líða þægilega með það í ferlinu það er slatti sem bara gerist á staðnum eins og Tarantúlur með Úlfur úlfur það er hálfgerð ör heimildarmynd mér finnst gaman að gera dót sem of planað helgi og Hörður vinna bæði fyrir íslenska og erlenda listamenn og Þóra býr í London og vinnur mest þar þau segja talsverðan mun á aðstæðum heima og ytra hér á Íslandi er þetta

símtal frá frá tónlistarmanninum og hann segir hæ ég á engan pening en gætum við gert eitthvað saman

það er

þannig og þá ferðu og hringir eins mikið af símtölum og þú getur færð eins mikið af greiðum og þú getur og reynir að gera eitthvað sniðugt það er frelsi á Íslandi sem er rosalega gott en úti er maður að pitcha á tónlistarmyndbönd á móti rosalega mörgum

auðveldara að gera það en úti er aftur á móti borgaðir meiri peningar líka þetta að maður getir tekið alls konar sénsa því það er ekkert svo miklir peningar í spilinu maður getur bara sagt ok við ætlum að ekkert mál karlmenn eru í miklum meirihluta þeirra sem framleiða svona tónlistarmyndbönd er strembnara að vera kona í svona bransa mér persónulega finnst það alltaf hjálpa mér ég hef aldrei sett það fyrir mig að vera kona mér finnst það alltaf sérstaklega eins og úti

það sé algjör meðbyr fyrir mig að vera kona og

er strax eitthvað sérkenni ég held að við nálgumst hlutina aðeins öðruvísi ég held

fyrir minni peningum

þetta er allt á leiðinni að breytast og

eru af skornum skammti þurfa leikstjórarnir oft að sýna útsjónarsemi til dæmis þegar þeir Helgi og Hörður myndbandi með tónlistarkonunni Markeba sem tekið var í Skorradalsvatni lokaskotið ákveðið að hún myndi standa eins og hún stæði á vatni framkvæmdin var aðeins flóknari við keyptum

og ætluðum að setja fætur undir hana og láta það standa á vatninu en

ekki þráðbeinn héldu ekki neinu

enduðum á því að einn úr

fór í kaf og hélt við fótinn á meðan hún stóð og við tókum upp við gerðum þetta tvisvar eða þrisvar hann hefur ekki unnið með okkur aftur þættinum er þá lokið í kvöld við minnum á að Kiljan hefur göngu sína klukkan í kvöld og verður fyrsti þátturinn helgaður bókmenntahátíð í Reykjavík sem hófst í gær veriði sæl